Mi scusassi, sbagghiavu postu, mi cunfunnivu. Pi lei è un problema s’arrestu assittatu cca? Masinnò mi susu e cercu lu me’ postu. Mi scusassi ancora, nun lu fici pi mali. Aspittassi, dumannamu a la hostess, mi fazzu aiutari a truvari lu postu giustu, sempri ca pi lei nun è fastidiusu assittarisi a n’autra banna. Mi scusassi ancora.